Binatang yang paling ibounu manege okakarlak padahal wo coho uwa lo nako isojo madekarino yala ma bounu ijosi pasala de nango naga nako joma tera bolo jo madagi obaju ma joku iya manege baju lo ibounu apalagi nako wo coho manege ma bounu de de ma hioko lo josi ngojangika.